यहाँ मै तमान मेलके इलेक्ट्रोनिक उपकरण भरिन नाउ बतैना चाहत हुँ। जैसेकि, मोबाइफोन, ल्याप्टप, ट्याब्लेट, टिभी, स्मार्टफोन, डिजिटल क्यामारा, हेडफोन, इयरफोन, स्पिकर, फ्रिज, वाशिङ मसिन, माइक्रोवेभ ओभन, इन्डकसन चुल्ही, मिकसर ग्राइन्डर, ब्लेन्डर, एयर कन्डिसनर, गिजर, हिटर, भ्याकुम क्लिनर, राइस कुकर, डेस्कटप कम्प्युटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिन्टर, स्क्यानर, हार्ड ड्राइभ, यू.एस.बी. पेन ड्राइभ, नेटवर्क राउटर, वाइफाइ राउटर, मोडेम, ल्यान स्विच, आईपी फोन, रेडियो ट्रान्समिटर, स्मार्ट लाइट, स्मार्ट लक, स्मार्ट डोरबेल, डिजिटल थर्मामिटर, पल्स अक्सिमिटर, स्क्यानर गन आदि।